﻿السبت نخرج معا صحاباتي نحوسو نمشو بيكنيك و لا نمشو ريسطورون ولا. نهار الحد نوض الصباح نخدم شغلي و مبعد نقرا، <hesitation> عندي شهادة راني نقراها اونلين نقراها. نتفرج نتفرج المسلسل تاعي، <hesitation> حتى يجي الليل. نهار الاثنين تاني نمشي <hesitation> نوض الصباح نمشي ندير سبور. و نعاود لعشية نجي نقرا واش راني باغا نقرا، ندير لاتاي، نجبد <hesitation> نجبد كتابي و لا نشوف مسلسل نتاعي حتى يجي الليل، نوض ندير عشايا نتعشى و نرقد. نهار <hesitation> الثلاثا، ثاني نوض الصباح نـ ندير شغل الدار، نطيب الغدا و مبعد نمشي للـ ليكور تاع ركوب الخيل، <hesitation> نجي حتى العشية ندير عشايا نتعشى و نرقد. نهار لاربعا، نوض الصباح تاني نقرا نكمل شغلي و مبعد نقرا الشهادة نتاعي لي راني نقراها اونلين، و مبعد ندخل لوحد المواقع تاع الترجمة <hesitation> ندخل للمنتديات إلى كاين أسئلة إلا ماين حاجة جديدة نتعلمها نتعلمها، وبعد نلعب شوية كلمات متقاطعة سواء بالانجلي ولا بالعربية تاني حتى يجي العشية ندير عشايا نتعشى ونرقد. مبعد الخميس تاني، نفس الشي، ومبعد أما الجمعة ن-نخليه نفرغه ل- للصلاة و الدين، على خاطرش هو الويكند تاعنا والعشية <hesitation> الا كان عندي كسوة ولا شغل قاعد لي، نخدمه العشية في الجمعة.